Iyo, gyíŧi binbúŋ bége ndi binmeges mo mtaandim bàa ma, hódim bàa ma bége rúuti tidi bingi ñób mo jéda. Rúuti bigaa wi gatirgatir, a grayi gta, hamma bintoo bembe han bidan megesini ghódim bàa ma, han bidan ga a gí ma. We unwéeti hal ma ga agí ma, haalaa ttin bóotima, leeyaa tti bóoti ma, te fndélaa ttin bóoti ma hali ma ngi gí hódi willi ma gboonje. Bigolla fana bingi jédi mo ɓúr wii liitim bàa ma, walla ta, ta wi ma, uwoo wembe, we binjéte binan wi ginŧanda han bindan gí ngi hódi a wi ma gembe gmaa gi nuíri a mgesi ghódi gii gyíŧe.